La cültüra dë gli Stati Uniti al e ën po stran-a perché a ie tante cültüre difrënte: l'angleiza, la franseiza, gli indian dë l'America che vivìu li prima che gli angleis e gli spagnöl ariveisën ën America